<noise> Laha izay zany ny misy amin'olo raiky; da mpiatsara velatsihy i zay. Izay gn'agnarany satria tsy misy olombelo tonga lafatsy. <noise> Tsy mosy olombelo hadio am-po zato isan-dato.